Bu yaxshi tomonga deb umid qilaman sababi hayot meni ko'p narsani o'rgatdi va rivojlanishga harakat qilyapman senga qanaqa tarafim yoqmayapti qanday o'zgarganman?